أول حاجه باش تركب الدراجة لازم أنك تطلع فوقها، تحط رجليك الرجل اليمنى على دواس اليمنى و الرجل اليسرى على الدواسة اليسرى، تحكم المقود جيدا و تثبتو على الأرض ب- بديتك <hesitation> تقعد فوق المقعد هذاك و تبدا تقود باتزان.